ŋwɨe wɛ̀ɛlɩ rù rɨ kɨfwɛɛkɨ we pɨ lóo pwo pasɨpɔrɨyǝ. Pasɨpɔrɨɨ wɨ ri rɨ kɨfwɛɛkɨ rɛ pɨ lée yee pɨ ŋ kuŋ nyɩmaasɩɩ pɨ láa ŋʊrʊ ne jimǝrǝ Pɨ ŋ tɛ, pɩ ŋ tɛɛ no fotoyǝ, cɛŋwe pɨ mǝnɨ ŋwɨ wǝ Wɨ lóo ku aɖɛ nyóo ko nɨ ka ŋʊrʊ pɨ keri nɨ pɨ yɩrɩ rɨ sukuu kowǝ laa kǝ́ cɛŋwǝ wɨ la lɛ wǝ nyée re wɨ nɨ ko wǝ́ pɨ láa yɩrɩ pɨ ŋ ci wɨ ŋ lǝ̈ ri jeece ŋlǝ̈ ri yɨwe ŋwɨ ŋkpɛ ŋ noh ko dedekpɔyǝ wǝ Pasɨpɔrɨɩ pɨɨ fɨ ŋwɨ pɨ ŋ re pɨ ŋ saŋ gʊŋɖǝ, pasɨpɔrɨ rɛbǝ wɔɔ, wɨ ri rɨ anɨnɛye kɨtɨŋkǝ aa lée yeemɨŋ fiaha la anɨnɛyǝ wǝǝ oturu ǝ lǝǝmɨ wɨla pasɨpɔrɩɩ Rɛɛwǝ aɖɛ nyóo ko enyikpɛɛlɩpǝ lǝ gɨŋrǝ wɨ lǝ́ǝ lǝmɨ wɨla pasɨpɔɔrɩɩ nyée yee oturu ǝ lǝh fɨ e re a saŋ gʊŋɖɨ we fɛɛwe a lɨ ŋ ka sʊʊrʊ, kɨnɨnɛkǝ we lɨ ŋ ka yaa mɨ yee Yɨwe ŋ nah lɔ lǝ̈ wɔ, pɨ láa ŋʊrʊɩ pɨ ŋ tɛɛ Wǝ́ pɨ lóo pwo pasɨpɔɔrɨɩ na tɛŋ wɨ ǝkǝnɨŋ pɨ láa ŋʊrʊ le jimǝrǝ, lä cɛŋwǝ pɨ ŋ tɛ A pɨ ŋ tɛ lö fotoe, ŋ wɨ wǝ́ ya yóo pwo pasɨpɔɔrɨɩ.